Untuk ini ndala sona ini aona lebih lebih demak neme keledai. Kalau untuk ndala aona dedema na meter esa koma ha, boma untuk keledai sona dedema na meter esa koma telu.